Nyo tana toto tsiau fokinai nainy nyo kaa rou numaa. Nyo natiny faakats fiisok fi rou nei nyo ma jias tana marei, nyo te ruaf maa tana mesa pan, pan faarei fo pua gaagaur matiny kak ron tsunia. Nyo natiny komainy naa rou iny sainy a binun iny aakouts fatabiny <noise> men vainy te na kaa ror fan. Jias rou tana marei, nyo te na kaa kat rou binun iny faakouts fatabiny mee numaa, jias rou tana marei nyo te nan vavis fiisen men fo mes mangai, nyo natiny komainy na vurungan rou tan mesa fan faarei fan to ya na rof ge fan a iring, nyo nating komainy na rou nyo te vurungan mes nainy nyo natiny komainy naa rou nyo te fakats fi nei nyo te buiny kaa nyo to faatsuts faarof nyo te ruaf tana meri tasol <laughs> tan nainy nyo te. <hesitation> Ka, kaa numaa nyo fafakats fatabin fi to nei, nyo tekat iriny nyo kis ma fatsuts faarof fi nei ana nyo kia ma naa vavis to tana sen a pan, nyo kaa tsun numaa sikia to pan iny naa. Mes nainy nyo natiny tagei rou fo moun natiny vau faarof ror ge naa rou tana fo binun tsuri. Nyo natiny tsue rou, nyo tebuiny faarei moun tuwiya, ya te nai binun osto ror tan fo pan tsuri iny binun. Mes nainy nyo kakaa rou ge nyo naa mirou tsinatong,, nyo te tagei rari, nyo te tsue. Tana koma ma nyo tsue ror. Nyo te buiny kaa faarof nyo te fatsuts farof. Nyo te buiny kaa faarof nyo te fatsuts farof. Nyo te ruak iny kain moun tiya, jias ror tana marei, jias ror tana torara. Ri te naa vavis tan fo pan kainy <hesitation> kainy non nainy iring, nainy rof, ri naa patsukan ror tana fo binun tsuri. Nyo tana koman tsiau, nyo natiny komainy jias ovei rou tan marei iny vurungan tana mes mes a pan, faarei, fan tan fo pua gagaur. nainy iny komainy naa rou iny kat binun, sai binun uya, ana nyo kia ma kaa faarof to tona tsiau. Fokinai nainy, fokinai nainy nyo nat iny tagei fi rou ya nei. Nainy nyo nating kakaa rou numaa nyo nat iny tagei rou fo mangai liklik mangai natiny naa ror tan fatsuts te tsue. Nyo te buiny fatsuts farof, nyo te fakouts faarof fo liklik mangai, te kaa ror fan ge. U mangai te <hesitation> na a ror tan fatouf nyo te buiny kaa nyo te <hesitation> fafatsuts fatobiny rari, finei tsun ana nyo. Kakaa babainy bus ror fan, tsikia tu pan iny naa, tsikia tu binun tasol gov natiny faan non fokinai parits tsiau iny kat fo binun, mes nainy nyo pining kakaa babainy tana pan, nyo nating kakaa rou tsunia. Mes nainy nyo nating naa rou tan fo pan, faarei pan nyo nating naa rou tsunia tanuun ngi araa rou, naa rou tana fo pan, nai sainy rou fats an vainy natiny naa miror numaa ri te nai vegiau mee, ri te tsue, kat tsun tsumanyi mei varomanyi tana mes a pan, an nainy <noise> vainy natiny naa miror vainy kinai <noise> naa miror a ri <hesitation> <noise> vainy kinai naa miror iny <noise> vurungan ri maton ri tagei varora ana ri te tsue a guei moun tuwiya <noise> a guei moun a rof, a guei moun <noise> a fafaan a guei a bibinun, ai tsun vegiau tiya. Natiny kat varonyo, nyo te sarrei farof, tan fokinai nainy nyo natiny kakaa rou, nyo natiny kakaa rou. Mes nainy nyo natiny goros tan fo voiny, nyo te fakats a toto tsiau tan tan nainy fo nainy te naa minon. Nyo natiny vegiau rou tan fo mangai fi nei kakaa faarof yam tan fo toto tsumi, ai gov te paparaa iny men fo <hesitation> kat tsumi, mi natiny kat rom ya.